Dans ma culture, la plupart du temps, les personnes en fin de vie sont prises en charge à l'hôpital, mais si elles ont de la chance, il y a un service de soins palliatifs pour leur donner des soins afin qu'elles ne souffrent pas mais le plus souvent, malheureusement, elles sont à l'hôpital, elles souffrent ou alors elles meurent seules à la maison